Ny intérrupteur mandray ny fil avy any amin'ny, ohatra hoe avy any amin'ny compteur avy any izay mitondra courrant dia iny ny asan'iny indray izany hoe rehefa pihina izy dia mirehitra ny jiro na pihina izy dia maty indray ny jiro